เคย เพราะว่าตอนซื้อคิดว่าเจ้าของจำเป็นจะได้ใซ้ แต่ว่าซื้อมาแล้วบ่ได้ใซ้ แต่ว่าบ่ได้ซื้อบ่อยบ่อย

เคยใซ้บริการ แต่ว่าถ้าบ่ได้มีปัญหาใหญ่ใซ้บ่ค่อยได้เข้าไปสนใจอ่าน นอกจากจะมีปัญหาใหญ่ พวกข้อความทางนี้ใซ้จะมีประโยชน์

คิดว่าควร เพราะว่าความรู้ทางการเงินสำคัญ แล้วกะพวกสิทธิประโยชน์ต่างต่างที่กะควรจะได้รับ แต่กะบ่รู้

บ่จำเป็นต้องเป็นบัญชีหลายธนาคาร แต่ว่าขอให้หนึ่งธนาคารนั้นสามารถจัดเงินเป็นกองกองให้บริหารจัดการได้ดี อันนี้กะจะกะได้หลาย

บ่เคยแลกเงินกับธนาคาร แต่เคยแลกเงินกับร้านข้างนอก กะเลยอาจจะบ่สามารถเปรียบเทียบให้ได้ แต่คิดว่าบ่ได้แตกต่างกันหลาย

ควร เพราะว่าเฮาเฮ็ดงานบริการ บ่ว่าสิเป็นลูกค้ากลุ่มใดเขาเฮาต้องพึ่งพาเฮา เพราะฉะนั้นเฮาควรบริการอย่างเท่าเทียมทุกกลุ่ม

สำคัญที่สุด เพราะว่าเฮาบ่รู้ว่าวิกฤตในชีวิตเฮา มันสิเกิดขึ้นตอนใด แล้วบ่แม่นว่าเงินมันสิเข้ามาได้ตลอด การมีเงินสำรองนี่จะช่วยเฮาได้ในยามเดือดร้อน

คิดว่าเป็นไปได้ เพราะว่าซุมื้อนี้กะ เอ่อ เฮ็ดธุรกรรมผ่านออนไลน์ประมาณแบบเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยที่เหลือถ้าเกิดปัญหากะจั่งสิเข้าไปทางธนาคาร

ปัจจุบันธนาคารกะมีวิธีการแก้ปัญหาที่ดีอยู่แล้ว แต่อาจจะต้องเพิ่มในส่วนของความเร็วในการที่คนที่โอนผิดจะได้รับเงินคืนจักหน่อย เพราะว่าอาจจะเดือดร้อนอยู่

มีประโยชน์ที่สุดในชีวิตเลย ควรจะบรรจุไว้เป็นวิชาเรียน เพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการเงินนี่ส่งผลต่อสถานการณ์ในชีวิตบักคักเลย

ควรมี เพราะว่าผู้เฒ่าใซ้เวลาโดนในการทำความเข้าใจขั้นตอนการทำธุรกรรมต่างต่าง อาจสิเฮ็ดให้ผู้อื่นท่าโดน

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลกะสำคัญหลายเติบอยู่ เพราะว่าช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดกะเป็น เพราะว่า ข้อมูลส่วนกะมันรั่วไหล

ควรมีการบันทึกเสียงตอนที่โทรแจ้งปัญหา เพราะว่าถ้ามันเกิดปัญหาภายหลัง กะจะมีแบบหลักฐานว่าพูดคุยอิหยังกันไปแหน่

คิดว่าบ่ควรมี โตธนาคารเองควรจะเป็นโตที่รับเรื่องร้องเรียนโดยตรง เพราะว่ามันจะสับสนกับพวกมิจฉาชีพอีกนั่นแหละ

คิดว่าค่อนข้างบ่สะดวก เพราะว่าต้องเดินทางไปธนาคารแล้วกะพูดคุยปัญหาโดยตรง แต่มันกะมีข้อดี เพราะว่ามันกะจะเฮ็ดให้กะบ่สับสน บ่กะหลอกจากพวกมิจฉาชีพ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

ถ้าเจอปัญหากะสิพยายามแก้เองก่อน เพราะว่าการที่กะสิให้ธนาคารแก้ให้บางทีมันต้องเดินทางไปที่ธนาคาร แล้วบางทีบ่มีเวลาหรือบ่สะดวกที่จะไป

การแจ้งปัญหาผ่านทางอีเมลมีความเชื่อถือสูง เพราะว่า เอ่อ เป็นลายลักษณ์อักษร ตรวจสอบได้ว่ามาจากใด แล้วกะเข้าไปอ่านซ้ำได้ น่าเชื่อถือ

ถ้าบ่พอใจกับการแก้ปัญหาของธนาคาร จะรู้สึกว่าบ่อยากใซ้ธนาคารนี้บ่อยบ่อย แล้วอาจจะเปลี่ยนไปใซ้ธนาคารอื่นมากกว่า

อยากแนะนำให้เป็นประกันสุขภาพกับอุบัติเหตุ เพราะว่าสองอย่างนี้มัน ถ้ามันเกิดขึ้นมา มันจะหมดเงินค่าใช้จ่ายในการรักษาค่อนข้างหลาย

ในส่วนโตรู้สึกว่าบ่ได้เกี่ยวกับภาษาที่เขาเว้า แต่จะเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือส่วนโตของเขามากกว่า

คิดว่าการเฮ็ดประกันซ่อยให้วางแผนอนาคตได้ดีขึ้นแน่นอน เพราะว่ามันจะเป็นเงินสำรองที่ซ่อยสามารถใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน

กะจะเป็นประกันอุบัติเหตุกับประกันสุขภาพ พื้นฐานเป็นหลักซะก่อน เพราะว่าเด็กน้อยอาจจะป่วยบ่อยหรือว่ามีอุบัติเหตุได้ กะจะวางแผนในเรื่องค่าใช้จ่ายได้ดี

ตอนนี้ฮู้จักประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ประกันการเดินทาง แล้วฮู้ประกันที่ออมเงิน ประมาณนี้

อาจจะเป็นประกันสุขภาพ เพราะว่าช่วงนี้บ่สบายบ่อยบ่อย แต่กะยังบ่ถึงขั้นว่าต้องเข้าโรงบาล แต่กะคิดว่าน่าจะเป็นช่วงวัยที่ควรมีประกันสุขภาพที่สุด

โดยส่วนโตโฆษณาบ่ค่อยมีผลกับการเลือกซื้อประกัน เพราะว่าถ้าจะซื้อโตจะดูความน่าเชื่อถือของคนขายประกันกับข้อมูลประกันที่โตจะซื้อเป็นหลักว่าเหมาะสมบ่

คิดว่าบ่แม่นเรื่องฟุ่มเฟือย เพราะว่ามันเป็นการดูแลชีวิตเฮาในยามฉุกเฉิน มันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจำเป็น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

ค่อนข้างมีความสนใจที่จะศึกษาข้อมูล เพราะว่าเฮาเฮาอายุประมาณที่ควรจะต้องมีประกันไว้สำหรับเจ้าของ

อันนี้บ่ค่อยแน่ใจ เพราะว่ากะเห็นกะแทนค่อนข้างหลายคนอยู่ อาจจะบ่ต้องมีเพิ่มอีกกะได้ ถ้ากะแทนยังดูแลไหว

ปกติบ่ค่อยได้ติดต่อ call center เพราะว่าขั้นตอนค่อนข้างยุ่งยากแล้วกะโดน บางครั้งติดต่อบ่ได้ กะไปธนาคารสะดวกที่สุด

การบริการลูกค้าส่วนใหญ่มีแต่ข้อดี เพราะว่าบ่ค่อยมีข้อเสียอิหยังเวลาที่ไปใซ้บริการธนาคารใซ้ทุกอย่างได้รับการแก้ไขเรียบร้อยอย่างดี

บ่ค่อยได้ท่าโดน เพราะว่าเลือกมื้อ เลือกเวลาที่คนใช้บริการน้อย เพื่อที่จะได้รับการบริการแบบรวดเร็ว ถ้าไปมื้อคนหลายกะบ่กะบริการ

อั่น บริการทั่วไปดีอยู่แล้ว แต่เพิ่มเติมสำหรับผู้สูงอายุที่ใซ้บริการโดน อาจจะแยกไว้ ต่างหากใซ้ดี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

คิดว่าพนักงาน call center บริการด้วยใจอยู่แล้ว แต่อาจจะมีความเครียด เพราะว่าการแก้ปัญหาลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์กับไปเจอต่อหน้า มันบ่คือกัน

ถ้าเป็นคำถามง่ายง่ายหาข้อมูลเอง เพราะว่ามีข้อมูลเยอะแยะในอินเทอร์เน็ตที่เฮาสามารถแก้ไขปัญหาง่ายง่ายเองได้

ถ้าเจอคำถามยากยากกะ มักจะถามพนักงานมากกว่า เพราะว่าจะเข้าใจง่ายกว่าเจ้าของไปอ่านเอง

ปัญหาหลักที่เจอตอนใช้บริการ call center กะคือ คุยกับ AI บ่รู้เรื่อง แก้ปัญหาบ่ตรงจุด เพราะถ้าได้คุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรงกะคิดว่าจะดี

ถ้าสามารถติดต่อพนักงานผ่านแอปได้มันจะสะดวก เพราะว่าบางครั้งปัญหาเฮามันแก้ได้ง่ายง่าย แต่ว่าเฮาต้องเดินทางไปธนาคาร มันเฮาจะเสียเวลา

คนเฒ่าบ่มักติดต่อ call center ธนาคารเพราะว่าเพิ่นย้านเฮ็ดบ่ถืก เพิ่นย้านเฮ็ดบ่เป็น เพิ่นย้านคุยบ่รู้เรื่อง ถ้าไปธนาคารไปเจอพนักงานเลยถืกจะดีต่อเพิ่น

คนเฒ่ามักติดต่อพนักงานอยู่ธนาคารเลย เพราะว่าถ้าเพิ่นเฮ็ดหยังบ่เป็น เพิ่นกะสิยื่นโทรศัพท์ให้พนักงาน เฮ็ดให้มันกะจะสะดวกเพิ่นมากกว่า

คิดว่าติดต่อ call center ก่อน เพราะว่าถ้าสามารถแก้ปัญหาได้ทาง call center กะ บ่ยากเดินทางไปธนาคาร เพราะว่ามันยุ่งยากแล้วกะเสียเวลา

ปกติกะหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตหรือว่าติดต่อ call center เบิ่งก่อน เพราะว่าสะดวกแล้วกะบ่เสียเวลาแต่ถ้าแก้บ่ได้กะจั่งสิไปธนาคาร

อาจจะบ่ค่อยสะดวกสำหรับคนที่บ่สะดวกรับโทรศัพท์ตอนนั้น กะสามารถกะวิธีให้กดปุ่มหลังบริการกะดี

คาดหวังว่าพนักงานจะใจเย็น แล้วกะสามารถแก้ปัญหาให้กะได้อย่างตรงจุด

คันต้องได้ท่าสายโดนกะบ่อยากเฮ็ดแล้ว กะอยากไปธนาคารมากกว่า

มีผลแน่นอน เพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่อยากได้รับการบริการที่ดีแล้วกะรวดเร็ว กะจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของธนาคารนั้นนั้นที่กะจะเลือกกะบริการนำ

บ่เคยติดต่อธนาคารเพื่อสอบถามข้อมูลหรือว่าบริการ เพราะว่าถ้ามีข้อมูลแบบนี้กะจะเห็นทางประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างต่างอยู่แล้ว ถ้าสงสัยจั่งสิถามเพิ่มเติม

ถ้ามันเป็นธุรกรรมที่เฮ็ดได้ในออนไลน์กะคิดว่าสะดวก แล้วกะมักเฮ็ดในออนไลน์มากกว่า เพราะว่าไปธนาคารต้องเสียเวลาไป

คิดว่าบ่แตกต่างกันค่ะ กะบริการอย่างเต็มที่ ทั้งหน้าเคาน์เตอร์แล้วกะ call center

พนักงานธนาคารให้คำแนะนำที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วกะเข้าใจง่าย ถ้ามีส่วนใดบ่เข้าใจกะสามารถสอบถามได้ พนักงานกะตอบคำถามดี

ปกติบ่ค่อยไปช่วงเทศกาล เพราะว่าคนมันสิหลายมันสิท่าโดนกะไปมื้อปกติ แต่ว่าช่วงที่เคยไปช่วงเทศกาลกะได้ท่าโดนบักคัก

คิดว่าบ่มี เพราะว่าเวลาใซ้บริการ call center ใซ้แก้ปัญหาได้ แต่ว่าส่วนหลายถ้าจะแก้ปัญหามันต้องไปที่ใซ้ธนาคาร เพื่อยืนยันใซ้ตน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

รู้สึกบ่ค่อยดีปานใด เพราะว่ากะค่อนข้างต้องกะเวลาในการฟัง ถ้ากะมีบริการอิหยังที่กะสนใจกะกะสิอยากไปติดต่อเองมากกว่า

ปกติถ้าท่าโดนกะเลือกวางสาย แล้วกะตัดสินใจหามื้อไปธนาคาร มันกะจะเร็วกว่า เพราะว่า บ่รู้ว่า ถือสายรอต้องท่าอีกโดนบ่ แล้วจะแก้ปัญหาได้บ่

ถ้าติดต่อผ่านแอป LINE ได้มันกะน่าจะสะดวกแต่ว่าอันนี้กะกังวลเรื่องมิจฉาชีพปลอมแปลงมา

คิดว่าระบบอัตโนมัติซ่อยแก้ปัญหาได้เกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ จากการคัดกรองรูปแบบปัญหาที่พบเจอกันแบบปกติ พนักงานซ่อยจะได้แก้ปัญหาได้เร็ว แล้วซ่อยตรงจุดมากขึ้น

คิดว่าการฮู้จักวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของผู้รับบริการ มันฮู้ฮู้ให้ฮู้บริการได้ดี แล้วฮู้เข้าใจลูกค้าได้มากขึ้น

คิดว่าต้องมีหัวใจในการบริการ เป็นนักบริการ แล้วกะเข้าใจลูกค้าว่าเขามีปัญหา ต้องการที่จะพึ่งพากะ กะเหลือลูกค้าอย่างเต็มที่

คาดหวังว่าสิได้รับการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วอยู่แล้ว เพราะว่าปัญหาทางการเงินมันส่งผลต่อการใช้ชีวิต แล้วกะถ้าแก้ไขได้ทาง call center กะบ่ต้องเดินทางไปธนาคาร

บ่ค่อยได้ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม เพราะว่าคิดว่าข้อมูลที่มาจากพนักงานธนาคารนี้คือข้อมูลที่กลั่นกรองมาอย่างดีที่สุดแล้ว

ถ้ามีช่องทางให้รายงานกะอาจจะรายงาน แต่ถ้าบ่มีกะอาจจะบอกหมู่หรือคนใกล้กะว่า เอ้อ ธนาคารนี้เว้าบ่ดี บ่ต้องไปกะบริการ

คิดว่ามีการดูแลกลุ่มผู้พิการอยู่แล้ว แต่บ่เคยฮู้ข้อมูลตรงนี้แล้วฮู้บ่เคยเห็น

คิดว่าบ่ได้เกี่ยวกับวัยของพนักงานแต่เกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานแต่ละคนมากกว่า

ปกติกะรับฟังอยู่จักหน่อย แต่ว่ากะบ่ได้สนใจบริการปานใด หรือบางครั้งกะเลือกที่จะบ่ฟัง เพราะว่าบ่ได้สนใจ มันจะเสียเวลา

การแต่งกายขอแค่เป็นชุดที่สุภาพกะโอเคแล้ว เพราะว่าบ่ได้คิดเรื่องการแต่งกายปานใด คิดเรื่องการให้บริการมากกว่า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

ปกติใซ้บริการธนาคารที่อยู่ในห้างบรรยากาศในธนาคารใซ้จะค่อนข้างดีสะอาดเรียบร้อย

โดยส่วนโตรู้สึกว่าบ่ได้แตกต่างกัน คิดว่าพนักงานโตมีมาตรฐานในการบริการในทุกทุกสาขาอยู่แล้ว

ประสบการณ์ของพนักงานค่อนข้างสำคัญ เพราะว่ามันจิซ่อยให้แก้ปัญหาได้หลากหลาย แล้วซ่อยปัญหายากยากซ่อยสามารถแก้ได้

ถ้ามีพนักงานที่เว้าภาษาต่างประเทศได้กะดี เพราะว่าบางครั้งมีชาวต่างชาติมากะบริการ แต่กะบ่จำเป็นว่าทุกคนจะต้องเว้าได้

คิดว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญ เพราะว่าโดยส่วนโตเองโตเลือกธนาคารจากการบริการของพนักงานคือกัน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

คนรอบโตที่โตจักส่วนหลายโตกู้เพื่อซื้อบ้านซื้อคอนโด อาจจะลงทุนหรือว่าสำหรับอยู่อาศัยเอง

คิดว่าอาจจะหลายกว่าภาคอื่น เพราะว่าวัฒนธรรมการที่ต้องมีบ้านมีรถ และกะการลงทุนในภาคอีสานค่อนข้างสูง อาจจะส่งผลให้มีการกู้หลายกว่าภาคอื่น

คิดว่าเป็นการลงทุนที่ดี เพราะว่า การลงทุนในด้านอสังหาริมทรัพย์มีความเสี่ยงน้อยที่สุด

คิดว่าเป็นเรื่องปกติของคนสมัยนี้ อยากได้หยังกะกู้แล้วกะผ่อนเอา แต่ว่ามันบ่ควรเป็นเรื่องปกติ ควรมีข้อมูลก่อนค่อยเป็นหนี้

ปรึกษาคนที่เขามีความรู้เกี่ยวกับการเงิน ในยุคนี้กะมีหลายในทางออนไลน์หรือปรึกษาเจ้าหน้าที่ธนาคารกะได้

ถ้ามีปัญหาทางการเงิน วิธีการกู้เงินจะเป็นทางออกสุดท้าย กะจะวางแผนการลดการกะเงินหรือว่าเพิ่มรายได้ก่อน หรือว่าการวางแผนการออมก่อนเป็นอันดับแรก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

ถ้ากู้ได้กะอยากกู้ไปซื้อบ้านหรือว่าซื้อคอนโด เพราะว่ามันสามารถเป็นที่อยู่อาศัยของกะได้ หรือกะกะสามารถลงทุนต่อได้

มันจะคุ้มค่าก็ต่อเมื่อเฮามีแผนการว่า หลังจากที่เฮาจบมาแล้วนี้ เฮาสามารถทำงาน ได้เงินเดือนที่มันคุ้มพอที่จะเฮาหนี้ได้บ่นำ

สนใจที่จะกู้อยู่ แต่ว่าต้องเป็นการกู้ที่มั่นใจว่าเจ้าของสามารถบริหารจัดการเงินที่จะใซ้หนี้คืนธนาคารได้โดยที่เจ้าของบ่พบกับวิกฤต

ค่อนข้างมั่นใจว่าธนาคารที่เจ้าของใซ้อยู่ สามารถดูแลแล้วใซ้บริการในเรื่องของการกู้อย่างดีได้ เพราะว่า ใซ้มีประสบการณ์เห็นคนอื่นกู้มาหลาย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

เนื่องจากว่าเครดิตเจ้าของบ่สามารถกู้ธนาคารได้อยู่แล้ว ถ้าต้องใซ้เงินจำนวนน้อยแต่เร่งด่วน อาจจะขอยืมจากครอบครัวก่อน

คิดว่าสิเป็นเรื่องดี บ่ดี บ่ได้เกี่ยวกับธนาคาร แต่เกี่ยวกับคนที่กู้ไปเอาไปใซ้อิหยัง แล้วใซ้เป็นประโยชน์ส่ำใด การที่ธนาคารให้กู้ใซ้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้ว

อาจจะบ่ต้องเป็นสิทธิพิเศษ แต่ว่าให้มีวิธีการสำหรับเขาที่จะกู้เงินได้ เพราะว่าเขาบ่ได้เป็นคนที่มีเงินเดือน อาจจะกู้ยาก

สนิทปานใดกะปฏิเสธ บ่ค้ำประกัน เพราะว่า บ่สามารถรับประกันได้ว่า เขาจะกะหนี้อย่างมีวินัยบ่

มีความเสี่ยงที่จะ มีการแทรกแซงของมิจฉาชีพ ที่ใซ้โอกาสนี้ในการมาหลอก

ควรมีความรู้เรื่องการเงิน แล้วกะสามารถวางแผนเกี่ยวกับการกะหนี้คืนธนาคารได้ รวมถึงเงินสำรองที่ควรจะมี

กะจะติดต่อหยิบยืมจากครอบครัวก่อน แต่ถ้าสามารถกู้ธนาคารมากะหนี้ เพื่อที่จะผ่อนได้ กะจะกู้ธนาคาร

โดยส่วนตัวโตบ่ได้เลือกกู้จากระยะการผ่อน เพราะว่าอยากจะปิดหนี้เร็วเร็วอยู่แล้ว

การกู้เงินกะคือการที่กะเป็นหนี้ มันจะส่งผลต่อการ วางแผนการเงินหรือการกะเงินในชีวิตประจำวันอยู่แล้วว่าจะต้องกะเงินแบบใดจั่งสิสามารถกะหนี้ได้